هلا أجول له هلا يا غالي يا يا كل الدنيا حبيت اخبرك اني فاضي اليوم وودي نتغدى مع بعض اذا ت ندرلتقي في المطعم اللي نحبه في الساعة مثلًا <hesitation> الواحدة أو ثنتين خبرني اذا يناسبك او اذا عندك مكان ثاني تفضله مشتاق أشوفك ونقعدو سوا.